Ro ha mi ngodo mi ndara wodi sumaye rushuto ra ndu laiharu <noise> haram haram, <noise> haram wawe be samairu wawe?e